Fan̈anaovana simovy zen̈y aminakà, mangala voankazo maromaro na mangala legioma zen̈y tianao. Atao aharo, aviô aminjay atao an̈aty miksera. Asian̈a rano na asian̈a iaority. Miksena aminjay izy aviô.